<noise> waa am na am na am na am na <noise> lekkam, am na ñaari façon lekkam, karoot bi nii sax nga jënd ko nga yëy <noise> moom moom c'est advisible dañ la dee wax ne baax na, karoot nga di ko lekka day maye bët yu leer. Beneen bi mooy mbuum bi nii soo ko jëlee <noise> nga fete fete ko ba mu ba mu ba mu nooy soo ko bësee daf dee am ndox bu dee génn, so ndox boobu noonu soo tëddee ba eewu su nga raxas kanam ba mu set soo ko sëlmoowee am na laas yu dee génn sa bët yi laas yooyule tilim tilim la, soo ko raxasee sa bët yi nga gis laas bi di génna, nga gis sa bët yi dafaa leer. Beneen bi tam mun nga koo bugg di lekka, soo ko lekkee daf lay may wér, daf la dee may bët yu leer, laas bi <hesitation> mbuum bi <noise> lu baax la si bët, fete fete ko ñaar nga doog a lekk. Beneen bi karoot; karoot moom danga koo lekka rek, soo ko jëndee nga raxas ko lekk moom boobu moom baax na. <noise>